﻿آ شوف لغات الأم تاع <hesitation> لغات الأم تاع آبائي وأجدادي هي العربية. فيف العربية وتحيا ليزاراب وين ما كانوا. تحيا نحييهم في أي بقعة من الأرض وفوق السماء وتحت الأرض ويوم العرض، ويوم الحشر. هاذو ألكل، تحيا خويا <hesitation> الأصل تاعنا اللغة العربية، أنا نشتيها و نتمتع بيها كون نعود نسمع فيها. أحسن لغة في كوكب الأرض وفي كوكب المريخ وفي المجرة.